Ɓurani kam ko wonde mawɗo nguurndam am fof e dow wonde suka nguurndam am fof. Ngati so a woni suka, ina weli kono noon a anndataa ko heewi. Sa woni mawɗo noon, ko ndeen nganndata nguurndam. Ndeen mbaawata resde, ndeen mbaawata gollude, ndeen mbaawata anndude ko moƴƴi e ko boni. Ɓurani kam ko wonde mawɗo nguurndam am fof.